ईद सेलबोट होदो मशीन आंगू आकर्षित लाग्याच। हो दो ईद मशीन ओ बारे सुनचाओ बैरंग <hesitation> आंगू हने लगयाच, हो दो मानवता उ नई ऊंचाईयों फीमू मदद लाँच। ग सेलबटो जुड़ाव महसूस लांचा दुक, क्योंकि हो दो ईद मशीन दू हो दो आंगू सपना पूरा लान नू मदद लाँच। सेल्बोट खीमू बैरंग आंगू हने लाग्याच, हो दो जीवन उ आसान बनायामु मदद लाँच। ईद सेलबर्ट निम्नलिखित चीज़ों नू खीम गयाच, सेलबटो डिजाइन, सेलबटो डिज़ाइन आंगू आकर्षित लाग्याच, ग हो दो पंग खिखी आंगू हने लाग्याच आधुनिक तकनीक मशीन दू। सेलबटो क्षमता, सेलबटो उ क्षमता वाली आकर्षित नीच, हो दो आंगू लाग्याच आंगू शक्तिशाली मशीन दू। सेलबटो सुरक्षा, होदो आंगु आकर्षित लागेच, हो दो चू खिखि बेरंग आंगू सुरक्षित मशीन दिखायच। ग हो दो चू खिखी उत्साह महसूस लातोंक, रोमांच महसूस लातोंक, सुरक्षित महसूस लातोंक, खुशी महसूस लातोंक।